Najah nehcua tochil, a veces anic, nicuani o nehcualita nehcuas. pues, ca ouxin, ca xitomamatl o noso tlomo ca tomatl de inun najah. nehcualita o nehvilmate, porque este tlica, pos, vielic machia Najah ye nun, nehcuane, ya inun cachi nehcualita najah tlin neh,. tlin nehcua.